Urazuwar, á mantee banjá baţaf jee umpunki. Urazuwar nak okooţíj uleemp uwí mee ayëlan pëleemp kak ţí ulef ñaan uncí bampunk. Mëmpurësir been ţop, uweelu dëmb dí been, kënjeeji urazuwar kawel kalaŋëset këmpunkëna uweel. Mëyëlan pëmpunkëna kul imbakaţ, mëyëlan pëmpunkëna kak urazuwar bënjúwak, urazuwar mëyëlan pëmpunkëna kak intokëtokan. Ndank baloŋ já bujá bënjában bënjëc, baŋalaţ uweel umënţandana wun dí bënjinc bëkël ajá bunjeej urazuwar kak kampunkëna uweel umënţandana wun kampënan. Urazuwar uleemp wul acum waw. kom bí já bunk rek maŋ tee baţaf ajá bunjá cíwun umpunki.